බළලුන් තමන්ගේ අයිතිකරුවන්ට සෙනෙහස පෙන්නද්දී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් විට ඒ අය ළඟම ඉන්ඩ බලනවා. ඒගොල්ලෝ ළඟ ගැවසෙනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක නිදා ගන්නවා. මියැව් මියැව් කියනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟට පනිනවා. ඒ විදියට තමයි සෙනෙහස පෙන්නන්නේ.